an anpul electrikira ɲure san an boni kwa tua mimi a krocelama toa mimi a vici donk ni yi a kroce oma apuye ni wa beza ama vɛrani o numare walima o nudrole ani lera mɛ oyi ya vici owe a brini a brini yɛrɛ yɛrɛ fani yi vɛ cia mi dan a lera ni muma we a courant mana dia dɛ oyi mina wemou tonu so a bwe ni courant ve